फुलबारी के देख चाक करेला ओकर लागि पहिला काटे काटे टट्ट घेरे के परी पहिला मज़ा से घेर के बौंड़री बनके परी । तब बाँके के तब ओकर मज़ा से उजना जतन फूल सब बा कथी कथी रोपले बार गसी बिरिस सब आम रुनी लीची के गसी सब । उजान दिन का दिन पनि पटवा पनि पतला से उजान पनि के कमी न होई कहियों गसस न सुखाई उके बाद जतन पता ओट झरला रही । सब रोज दिन ओकर जहर बाहर फ्रेश कर के बाद बाहर के फ्रेश आकर के एक ठाऊ रख के ओकर आगी लगड़ा चाही ओकर फके दा । उके बाद कथी करे बा खसस मे उजान रोज दिन कमाती मे दु घण्टा फुलबारी के देय के परी जब ओकर बगाईचा जब निमन देखाइन । उहएकलगी आदमी सब आके केहु केहु आदमी सब आके चोरायलगाईया आम तूरे लागैया लीची तूरे लगाइयाँ फूल तूरे लागैया आउसनक के लगी । उआजन बैठे के पारी देखा चक करेक परी उहरलगी उजान टाइम दा घर के नजिक बगाईचा बनब आउसाँक मे सजिलो रही थक आदमी देखाई । के के गेल कथी ब सब किसईओ थाह चली अपने के उ तरीका से चल ब त अपना फुलबारी के सैफ रखा बा ।